സ്വിത്ജേര്ലന്ദ് ഹസ് ഫോഉര് ലന്ഗുഅഗേസ്। ഗേര്മന്, ഫ്രേന്ഛ്, ഇതലിഅന്, അന്ദ് രോമന്ചേ। മോസ്ത് ഓഫ് ഥേ പേഓപ്ലേ സ്പേഅക് ഗേര്മന്। സ്വിത്ജേര്ലന്ദ് ഇസ് ഇന്ഫ്ലുഏന്ചേദ് ബ്യ് ഗേര്മന്യ്, ഫ്രേന്ഛ് അന്ദ് ഇതലിഅന്। ഫമോഉസ് ദിശേസ് അരേ ഫോന്ദുഏ, രച്ലേത്തേ, ര്öസ്തി, സ്വിസ്സ് ഛോചോലതേ, സ്വിസ്സ് ചോഫ്ഫീ। സ്വിത്ജേര്ലന്ദ് ഹസ് സേവേരല് നതിഓനല് ഫേസ്തിവല്സ്। ഥേരേ ഇസ് സ്വിസ്സ് നതിഓനല് ദയ്, അല്പ്സ്ബുര്ഗ്, അന്ദ് മോന്ത്രേഉക്സ് ജജ്ജ് ഫേസ്തിവല്। സ്വിത്ജേര്ലന്ദ് ഇസ് നോത് ഏന്തിരേല്യ് ഛ്ഹ്രിസ്തിഅന്। ഥേരേ അരേ ഓന്ല്യ് ത്വോ ത്യ്പേസ് ഓഫ് ഛഥോലിച്സ്, പ്രോതേസ്തന്ത്സ് അന്ദ് ഛഥോലിച്സ്। സ്വിത്ജേര്ലന്ദ് ദോഏസ് നോത് ഹവേ മന്യ് നോന്-രേലിഗിഓഉസ് പേഓപ്ലേ। ഥേയ് ബേലിഏവേ ഇന് ഗോദ്। സ്വിത്ജേര്ലന്ദ് ഇസ് പോപുലര് ഫോര് സ്കീന്ഗ്, ഹികിന്ഗ്, അന്ദ് ച്യ്ച്ലിന്ഗ്।